Isa raiky zey izen̈y aminakà <hesitation> isa tôkan̈a kôfa mivôlan̈a isa raiky latra tôkane ho za. Avy eo amizay ko olo kôfa tôkan̈a izen̈y tsisy olo koran̈esina izen̈y isa tsy feno izen̈y e. Fa isa raiky zey ndraiky ten̈a tsara fôtony anô kôfa voalohan̈y ha tsara anô voalôn̈y zey. Avy eo izen̈y amy raha jiàby atônô izen̈y tozoro izen̈y anô mahazo laharan̈a voalôny fô tsara.